ہمنا بہت لوگوں کو ایسا لگتا کہ کتے جو ہیں۔ <hesitation> اور کچھ لوگوں کو لگتا کہ <hesitation> کتے اچھے رہتے پر میرے ساب سے۔ <hesitation> لگتا کہ کتے بہت اچھے رہتے کائیں کوں بولے تو اس میں کوئی غلط فہمی۔ نہیں ہے بالکل کہ کتے اچھے نہیں رہتے بولنے کو کائیں کوں بولے تو کتے ابھی دیکھا جائے تو۔ دیکھا جائے تو انسان جو ہے نہیں وہ کتوں سے <hesitation> جیسے ہیں اور جو کتے ہیں وہ۔ انسان سے بھی بہت اچھے ہیں ابھی دیکھا جائے تو انسان جو ہے وہ <hesitation> کے دوسرے۔ کو مارنا چاہتا کہ اس کو کرنا چاہتا وہ کرنا چاہتا خود کھانے کو۔ خود کے کھانے کی وجہ سے۔